<hesitation> kiwene eryanzibwa kusangwa ibwa kikahereraya ekitsumbi neryo kandi naghu kikalheka ewayanza ngo mundu so kiwene eribya abandu ebanakwanzire kikalheka ewathoka erithunga na herikolhera ithwe thukine balhere ithwe thukinsondaya aberikolhera. <hesitation>